Ngollodiiɗo am, accu hakke de <hesitation> mbeɗa anndi ko kaalata ko ina waɗi fayiida no feewi. Kono to ngonmi ɗo, ko mi jannguɗo. Mbeɗa foti timminde ngalɗo gollal ko ɓuri yawde. Tinno hokkam waktuuji seeɗa mbele mbeɗa jokkita ɗum. So mi jokkitii ɗum maa mi arte e ma ngam kaalen, njokkiten yeewtere men.